سعني خطرة اناوكت صغير ولعبتها مريض ومحبيتش نوض صبح مللفراش غير برك بش منروحش للقراية بش منروحش للمسيد لانو هداك النهار كنت تعبان وكنت اليلة مقبل صهرت شوية فالدار وهدا خلاني يعني صبح فطنت فطنت بزاف عيان ويعني قلت انايا نخمم في فكرة كيفاش منروحش نقرى والفكرة الي جاتني هي اني نلعبها مريض وكانني مريض وعندي حمى ومنقدرش نوض ملفراش يعني حاولتها وفي الحقيقة هي امر مشى يعني كي لعبتهى مريض حتى والدية قالولي ريح متروحش تقرى وجوزت هداك النهار فالدار كليت الحلوى ويعني قرست المجلات وخرجت لعبت مع صحابي والحمد لله يعني جازت مشى- الخطة تاعي مشات مئة في المئة